الرياضة لي نكون أنايا مليحة فيها هي رياضة الجري. كنت دايما نجي أنا الـ الأولى في سباق الجري من كنت نقرا في ليكول. لكن مع الأسف من كبرت ما مانيش نمارسها ضركا بزاف.